lalamba mi aya abune kina wei bune munani ku moiko simi eh eh kamko hai a eli kamko mi ham ma raɗe rako mi a iya waye'i har kaisu ameyi a maimaiyi yi iko maimaiyi har kaiso eh eh ayito ka kaiso ey zinko de iko zinko de a mukti buno fano buno yi a shokshike ham muktiko hau shakum danamu akasi hau dishi kasanko dishi mi ey budishi danko riya a iti shahu ey no shahu a ey yene ye hu ey <hesitation> tusa enko tusa har ka iso a aftu aeka aftu ka esi buni manoti buni de eso de enko eso bi a zigabi zanko gabi ae wato enko wato ananti shoku a ware awun ni ki nako ki lalamba waiye wane waiye wane akasi weishukko tanko ka ka'i sai hamkani ku se hamkanni kuseko ham mi yo a bulmishi anonko mishi bi kinako kinako lalambo duk ku sumi shiɗi yo kaisoyu zaman baya yo washibi kuno ma kunba ku kot ki lalamba kina ku gud bonishi ku danko bun mishi ku seti mishi kusano mishi namtu katko metu banu kuda nako bollatu milla tei milla ku zogontu miya ta ayya mu zogontu miya mu zogontu dodora ku zagontu dudurd da ohoh ta kanko ku zanko kaibu mu tina kamiya ta ayya ada mu titu wato umma mu titi wato de dongo takai zagabi zanko gabi ey wato enko wato wari ara fuɗanko arai ananko shakkam wari aze wari aze muti ara ye zigom kirkir ko ki lalambo mu teka arai em buɗi wuyam a shamfe duwaro duwaro yungomi mu esi ka buni kuruf kuruf mu isinko ka buni mu isinko ka buni ye mu enko dezi mu enko dezi kele wato bo kale awo awo a warseshi ki eyiwo kito mu kasanko kute a warse mi a lafta na wato aeko juya wato juyeko ka'imi mu tanko mi anam shambamba ay wato kasi yi yanko daba kasimi akasi ka shoko ka'i lalamba kina kode ko a totom mi mu tanko a gabci hawo gidi wato mi andibu ka tikwam har ka suna ey har ka hiɗo ka burbaɗi hawaɗko dil giti ka te waye amman wato menye kelle shi tikam gidi shi tika em wato hawaishi ro jingam anji abtenato amman yotum ta wato shinkafa tato talliye ey wato tishi ɗo yuku wato ti zamman ta a'a a'a amu wato ma kelle anamti duwaro shokkum ka a akase a dishi kip kip kip a shonfo shomfofi filan ko a matetu ako bintam kuruf kuruf mu esi mu isinko mu ey wato kele mute aemo amantu buto ta aa ey butabu butabu na mate kuto a shafe kuni kunni shafanka jko'imi ey mu hafte mu hafte wai kelle wo washi yo kaisonta yi bu gabi yo zaman yumu yo zaman bu mu ishe ey muye somme mimu ye somuye dadi yaya da mu bo Ngamo tun da eh ko muni hawonni kina ko ki lalamba ence a mu bo Ngamo ta goshi buze ɗo ta gonna buze gunna warshi ham kin wanshi ham ta anya marshe shi warno hamyi dogod dogod ham bashi akabu fa a kabufa mu dishi enmu mino mano ci malle aho kaya har kaiso shi metu mel hauka yauwa shi shi goshi bina mi ki sake jabto de saiki saketi jamto dadti weimi ki buti saral shi buto ka'imi sannan shi nemti shi jamtino foyu shi fakshi zigonshi kea fashak ta yauwa kute gonmu ga gi zammu gamuyo tate koshi tiya na gonno gazamno gumi zafshi gumo na waikoshi ale ale shi dinaɗo ale na bushi na dukshi kaifu kuɗankani ta yo kaiso kai shi dino ta na dino maraba maraba maraba